Ni xeediinina la'a ndeeyuunde'e la'a ndiuchi entero ni kundo do kidi ni kee minu, ni kee ya'a, ni ke'é aju, chinakiin xiina la café ndi'i la'a dita nidaakeeto'oyonaxi xi akuja kanaxi di xiina la'a agua natural a ña'a tedava'ana agua ndi'i limón te va'ajkuuna xi'ina in vaso miel de abeja ja nani ja vaa daataachindo ndiaa ja ku xeedi'inindo te xiikune'e ina uni hore kuenda ja vaj kada'añu dita xeejna te despues ndiuta'atiuna ni xiika ndee uno ndee in hore niñuu ja kuduna ja vajkadaañuxi comidana.